“Ny fanomezana tsara ndrindra foana no fidinao a omenao olona. Itony ve zao tsy tena lafo be mihitsiny? Fa manina raha mba lay antonontonona reny no vidiana fa tsy zavatra lafo vidy be ohatran'tony?"